<hesitation> الحيوانات الايفة المفضلة عندي ممكن نقو الحروف والماعز والبقر، باحب جدا الحيوانات دي لاني باحس ان من ورا تربيتها بتيجيب فايدة عظيمة. <hesitation> نقدر نستفيد من الالبان ومن الجبن ومن اللحوم ومن الصوف ابتاعها. حتى ان هي اليفة جدا ومش عتأذي حد ، وو باحب ان انا نهتم بيها ونراعيها وناكلها ونحس ان هي بتكبر يوم بعد يوم لان في النهاية بييجي من وراها انتاج كويس.